<hesitation> Raha ohatry raha ohatry ande hagnaniky tendrombohitra da sy mainsy sy mainsy magnety karta ahafantarako hoe aknognaia gne ahabogn'itiky itiky tendrombohitry ale- andehanako ty, de aveo raha hitako gne ahavony de aveo mitondra sakafo aho, sakafo hoe sakafo zaka ame hia- hagnaniky tendrombohitry da mitondra kapa mevameva da aveo mitondra ragno satria matoa agnao andeha hagnaniky tendrombohitry za de sy mainsy digniry de mila ragno de mitondra satroky de gne lambako anzay sy lamba mavesatry fa lamba mevameva.